Si no lo vemus dendi una visual estórica pos mos puei parecel tristi peru es qu'estu tien síu assina dendi siempri. Las frechas primeras hizun que una pressona sola huera escapás de caçal. Los barcus de vela hizun que ya no huera precisu d'andal con trecientas pressonas a remal. Lo qu'es mestel es que essa riqueza sirva pa tola genti poel comel i vivil con atalantu i no tenel d'andal penandu con tola tenología que ya tenemus.